Tekniky ataoko aloha lafa zaho miketsiky laha ohatsy ka hoe fa hitako fa kelikely avao, fa matifitify avao vola am-pelatagnako, de zaho loha mivily sakafo ohatsy hoe maharitsy telo andro regny laoka. Ohatry hoe zao tsaramaso zao fataoko, ketrehiko ataoko misimisy roniny izy am’zay mba- mba tsy de mandanindany voanivoanin’ny tsaramaso regny agnatin’ny variko ao. Bakeo variko igny atataoko malemilemy fa tsy ataoko mahery am’zay mba mora ihinanako anazy. Nefa tsy m- tsy mapiova gout-ny zay.